Matetiky zany gn'asane crayon da fagnamboara sary satria zany e sary manko sy tonga da oe ame voalohany igny tonga da tonga lafatry fa amboaranao sary ka io anefa sa- ka raha crayon gn'ampiasainao da azo fafay igny da izà zany efa gn'asane crayon oe fagnamboara sary e tena tsara aminazy fa raha ohatry ka anoratry anao mora fafà koa igny da vatany avao da lasa.